Ma te hora jime gjindes i përqen sa të lozjën balun, sa të lozjën Padel e sa të lozjën tennis. Te shtazhuna, kur ë qroi i mirë, lozjëm edhe pallavolo, però kemi shumë gjinde kui i përqen midhema sa të lozjën <hesitation> sa të ven’e bujën motocross, enduro, edhe go-kart, e kemi edhe gjinde çë allenaren in palestra – te a palestra, bujën pize.